Ro'ntii naqaq'arwa pana' juntz'ep laa waakax janaj sa waakax ee je' naripahqaam cha la pahqanik wula panaa' emociones sentimientos keh je' la naqaq'aram koon panaa' la kotaq ak'ach ee janaj sa waakax marit'aliim ta qa'sa re' em qa'sa re' laa la sentimiento kotaq waakax loo' wula janaj si kikamaniik pan qak'achariik hoj la si kikamaniik loo' mas allá de ke re'ka nakiye'eem cha k'uxb'al de ke nakiye'em cha laa la leecha eh qat'aliim hoj ke eh wila janaj si kikamaniik pan la pan la cosmovisión entonces lo único ke nqaq'aram ke la janaj sa waakax kore'eet tz'ee'ra naqab'aram pa pero al igual ke je' kotaq ak'ach re'ka nriwiiq cha awuu' ntiri nara'nam caso a lo ke hat naqaq'aram reh xaru'uum cha rit'aliim cha ke re' hat re' rijawunaq hat re' laa la wunaq na qacha'jeem hat re' la wunaq ke naye' rik'uxb'aal hat re' la wunaq ahpare' naye' ahpare' nwura la ke oonasa koon reh orisik' ruk'uxb'al reh rah wa'a koon entonces si hat tahcha nab'anam laa kore'eet la sa waakax nirisik' rib'ee rah sik'im koon jonch'aq rah sik'im koon janaj cha wach kore'eet la sa waakax Eh nirijee'la porque lo ke reh narisik'im re' la qa'sa re' nirik'uxum reh riwii' rik'achariik si hat ta nab'anam laa' sa waakax taj tah kaach reh niriwi' koon y si niqaq'ar pana' la janaj sa mee' janaj sa mee' por igual janaj sa mee' kore'eet la la janaj kiwach lo único ke nq'aram ke la sa waakax es ke la janaj sa mee' kore'eet janaj cha ar ri ricarácter kore'eet la sa mee' loo' kore'eet juntz'ep cha mas ich'ik reh kore'eet juntz'ep cha mas nirijohsaam eh la la rooq kore'eet wulmood nirikojom rijaloom kore'eet reh nirik'a k'ih rik'ux nirik'a ri eh rik'aa reh tah tah rik'uxb'aal tah rihaa' tah ahpare' ririwura tah ahpare' richaj eh richa'jeem riib' lo ke rib'an es ke niriqapam niri eh niriwaq ta pa ak'aa niri waq ta hee sa rik'aa reh awuu' tiriqapam tiri nirikojom rijaloom kore'eet hasta tirijaam tirich'eyem tirijaam tirijap'am entonces najaam nawulam qa'sa re' najaam naa naq'aram ruu' la pahqanik porque kore'eet lo ke nariq'aram cha re' ke si je' hoj va hoj wila nqaq'ar qa'sa re' la sentimientos y emociones pero reh janaj sa chikop si niqaq'arwa desde la puntos de vista laa' Tah reh tah reh xare' onteera lo ke niriq'arwa re' ri panaa' rinstinto natural